Izy koa sakafo ara-tantara tiako handramana, tegna te hanandrana za fa za tsy mahay hoe: ino aby ny ahanina nisy taloha be tagny satria za efa, efa tamin'ny génération afara aty.